أعتجد إنى أفظل الجدرة على الطيران، السبب هو أن الطيران يمنح حسا-إحساسا بالحرية المطلجة، يخلينى أتحرك في العالم بدون اى جيود، أجدر أتنجل من مكان لمكان بسرعة وأشوف المناظر الطبيعية من الأعلي طريجة ما نجدر نوصلها على الأرض، الطيران يعطينى <hesitation> فرصة أكتشف العالم من منظور مختلف وأعيش مغامرات ما تخطر حتى على البال.